ان يكون ليا القدرة لمعالجة اي- مرض ايي- لأن احس انوو اذا اني عرفت و تحكمت بعقول الأخرين هذا الشي حيكون شي كلش صعب عليا بس ايي- اعتقد انو اذا جان ليا القدرة انو اتحكم بكل الأمراح ففمراح اخلي الأمراض الخطيرة انو تنتشر بلكون الي دتسبب للموت لهواية ناس من اقربائنا و ايضا من زمائلنا.